Sokhoba ké nga guiri, ndi mbourou gna yiga ado khati ado kinkéliba, ndi nkinkéliba nworindi maga doumbounou. ndi euuhh folinŋé ké rey, nguéri folinŋé ley, ndi khati ley, nguéri khati léy nda da kofoumé maga linŋi nda ŋa nga moule mokhobé, li ndi mbourou nokho mbokhou, ndi gnékhé gnagna, ndi gnékhé ké do bassalé gnagna nda a ri mourou ŋa ndi yiga. Kén mpalé euuhh kati ndi kén gniga sokhoba gna ya, katii mékhé ntamou ndo bané ndima guéri gni wouri nguéri fouto kédo déré kébé soro, li nda towondi, nguéri towondi, ndi kén nkha yiga yo kén mpalé li yarkhata. Yarkhaté ké kha takhayé gnani, takhayé ké ndi euuhh féyé gna soro maro ké nagna, kho kougna, nguéri kougna ké soro maga moyini ndi yankhandi ndi makhfodji ké kha soro, makhfodji ké, tiga gnani tigue gnagnanté, nga dougouta na lopi, na té lo barama ŋa, na tiyé ley, na métinŋé ley, na bassalé ley na foronto missé ley ndi soro na dji ley, maga moyini, aga moyi dimma bé li ndi <hesitation> tiga gnagnaté ké goronté nda kha rey ndeu rey ma ga moyini, aga moyi nda yankhandi, yo niakhate kéngna.